To kobaa yi tiraa huu kudawa ra a wānəto kaɓaa yitiraa hur kuɗawa ra mee miniu mei koɓaa mee keẽ í yín tira hurkuda nə kama waso ɓan ɓaã ɓa pelelele ɓən hur kuda amma ngawa ngaa ndən kansəwa kə ngə taa kobaa tiras hur kudawa ra mee nə keẽ nə kau fin fin bə kwasə kobaa rawa tiri rawa kənə tiĩ nə ngə keme fiding nga nga-ko ngə ma keɓas kasa ngawa a keme ngə ma kobaa sawa mee tonage səsə duu keya yín tom ngə filina feẽ ko yi tom ngə soksoko feẽ to fonage a siyi ki yi ngə ti afom ngase ma kobaa ɓamgga səɓa ma tandaꞌ nga hur kuɗa semra ngə ma koɓaa ꞌiɓa ma maso bəɗa uru ba ɓən wər ngə ten ten a ngən fiĩ fiĩ ma ngase mee wǎǎgo ngə ma kobaa ko bə keu kwaba ete re ko kuma a keme yo ma kobaa amma pə durꞌusu pa’taa ba’ka ra nga’ ma ko ɓaa a too bə ɓən kausə səba ngase ma kweẽraãge ən ɗa ngə wǎǎne koɓaa kənə keẽ ɗəm tentena, tentena usutu kobaa wa ngawa maaawâ ndən wər ngaava ke ngə ma koɓaa kasa maaso ngese ma muɗaa ma ngara ngə mar hito maaga kwalaari ma kobira maaga ngə tər ɗǎǎn, ngə sana ngə tər ɗǎǎn da dəm. Ngən hiiya mee tom ɓaa wo ngə toɗo ko ɓan tang ɓeta ɓa kə bə tang baa fada ko bə tang auwey baafaɗa ko kama ɓaata ke ɓə ngə toɗ foɗ kawai don ngə ma koba amma koɓaa yi pəta yi tiri hur kudawa ra a wânəto bə nə yausə nə keẽ ba don mee kama kiyi tiri hur kudawa kobaa yisi siyi tiri hur kudawa kobaa yisi siyi kama waso yaa kayi yaa kwang yǎ yǎ a puttǎǎdiwa daka ya ma ki yi ti koɓaa saye a tiĩr domín ndə bə hur kuda ba, amma yi tí koɓaasa a tiĩri ra ale marirara ən saye ngə ma’ǎ siyo a tiĩri mee ki yi ngə tom ngase ngə tom hur hur tun kudawa ko a fernawâ ma ɓeta a kaɗdo waãgo a puttǎǎɗiwa duka, amma kobaa saye yisi siyi yi pətayi tiri hurkudawa ra mee ngə sengge kon ɗa kə ngə wər ngawa ənfom em embaata ngawa maa ɓa, mee niĩniĩra mee kə ngə taa emton em embara ngawa ra mee sem mee ngə ma koɓaa kasa kən da nə ngə taa ɗura ɓora ra don ɓosotə ka ɓən taa kobaa səba kawaī kə ngə sengge ma lausiyo kə ngə drəo nga koɓas pə ki yi tiri hurkuda, amma ɓə bə kənən yausə nə kěě kənjo ba mee ngə əbə kənə kə ngə ma ɗura ɓora ə ngə yau kaya amma me ngə semsəra nə fer duk kiyaa kem kobaasəsa sem rawanə ɓə sem dəm rawa, ngə ma’ā maaga pə saye m kiyi faɗa yingə lekən don ngə sem ma kobaa kasa fəm ra ka ngawa ma pəraa ka ngə sə kən yi kon mee êê yín yau ngə amma ngawa sem dərawa yi yau ngə dəm ra. To ka tom ngase ngawa fer ngə semsəra ɗən yi yau nga dəmra yí fad bəsaa wiiyo siyo waãgo ngə foru kuɗa ngan təbləsəra feẽ kuma hur a tiĩri ngə maꞌāsə maꞌasə meeyi tiraa hur kudawara naa kem kile ngə bəɗ mara kaah yi keẽsə ma ẽ isis yawa mei mee ngən kəram niĩa a tiĩri kə ngə taa kobo bisema sir waso kam bəka ngə tiĩ ma mara mee em embata baata emtona kaba bə maꞌǎ a’a ngə ma koɓa kəsaa ra balen akem yim yau ngə kən sə kada daga baya yi niĩ yi fad yi ngə leꞌe ale knda nga ka təbla wara pə waãgo ngə semsəra magga, ka kuda ꞌnga ka huru sə ma ka bəka těě nga ma bosa ra ka ɓaka tèè ngə ma yadda bən sikisəya ra atǎǎɗi ɓose mee bən kər ban kobo kə ɓaa kadwa ra duk masaso dəm hana tona ngawa tna keraa ɓoɓasa ma, tona maaga mee yi wa’r ngə sem ma bəka ɗəmra pəras ka ngəsə kən pə semra, kə ngə wər soksokaa niĩsə fěē əə ka nga siyo ə nfə ɓən tomsə koɓas kaɓa yi tiras lur kudawara wa duk fer ngə konsə tone ngə sem ma bəjara maaga wa yi yau maagawa da ngəsə kəm dangəsə sem ma koɓaa kasara sən toma hur kudawa ma tonage don kayí saã ngə dou koɓaa kado, ra. Amma muldin ngə koɓaa mee ka ngə ma koɓaa kasa maga kənə pə yì saã nə ən lam maaso, amma tone mee yi saã ngə ngə sem ma kobas ra balante kem kiyi hiss mee koɓas semra, ka yì saã ngəsəwa ngə sal maga ko ngə sem ma koɓaa ra ma kə sə siki bass hur huru a hur kuda waasofei a aune yaase kadoo sən kadsəwa. Hanayǎm ni ɓən tas tǎǎdiwa sən kadsaa tari yaase beɗewa ma me ja ngə sem ma ɓəkara maga tun ngən niĩ nniĩ wa nə yaake yi ngə fiĩ bəkara kə ngə kaɗ kuɗaꞌnga hu hur, kə ngə fom hur hur ma joyâmni yi ngə fiĩ re kuma sə fiĩyan̂ ma ate ra, ate yí kem yin fiĩ ngə fiĩ na ate keyofiĩ nga mee ngə ko ngaa kon putu ngən wasənwa ra, ate yee fiĩ nga a mee ngə taslə sə ma mota ko ma mats mali waãgo ko ra to, bəsəɓa nən kausə siyo nən yau nə wesa mee duka koɓas yi tiras hurkudawara siyon bə nə yausə nə keẽ ɓa, koɓaa yi pəts tiri hur ku shawa ra ko nga kumni sad d ad ma kadoo waãgo ms ɓets, ma bəɗ mara kaah ra ws u yôrsas úkarkar tun tun bəsarwa shīne kə keddə sə kad keke ma hur kudawe wi ɓets duka.